Tetiky fataon̈'olo kô fa te hikajy hen̈a irô ataondreo an̈aty frizidera raha io beka mba maharitra iony semaina karàha io. Fa ninakà ndraiky manomboka izy kô fa misy nofotry ny hen̈a in̈y tapatapako ataoko man̈ify avy eo izy aharoko sira, atapiko amy masoandra beka zen̈y mba ho maiky lio amin̈any in̈y. Izikoa fa maiky in̈y bôka lio azon̈ao tahitirizin̈y ela amizay izy nama- mah'avy maharitry fanjava raiky.